gott kvöld og velkomin í Kastljós við ætlum að ræða fátækt á Íslandi og hingað

kannski ég byrji á þér Kjartan þú misstir húsnæði í sumar og hefur síðan búið á tjaldsvæði í Hafnarfirði og svo í Laugardal fyrst þegar þessi staða kom upp hvernig hvernig brást fjölskyldan þín við þessu þetta er náttúrulega ákveðið sjokk fyrir alla fólk tók tók misjafnlega vel í þetta gott eða slæmt en þau voru bara stolt af mér að ég gafst aldrei upp

á tjaldsvæðinu í Laugardal ekki rétt jú og sérðu fyrir þér að þú munir verja jólunum þar já ég sé ekkert annað í stöðunni en hvers vegna er svona komið af hverju ertu húsnæðislaus ég fæ fyrir hjartað fékk og var að vinna sem verkstjóri í Hafnarfirði þannig ég lendi bara í þeirri stöðu að vera tekjulaus og vera sjúklingur eftir það verð tekjulaus og var að leigja hjá vinnuveitanda og þurfti að losa íbúðina og fór út fyrsta júlí og þá urðu aðstæður þannig að maður fann ekki nýja íbúð það var svo dýrt að maður kaus að kaupa sér tjald sem

í Hafnarfjörð á tjaldsvæðið þar já og hvað finnst þér um þessa stöðu sem þú ert kominn í

í þjóðfélaginu okkar þar sem við erum frekar gott land og þetta á ekkert að vera svona og það er það sem ég hef verið að opna umræðu mikið fyrir leyfa fólki að fylgjast með mér á snappinu og Facebook og ákvað bara að opna líf mitt fyrir alþjóð og hef

hvað þetta er erfitt að koma koma sér á fætur aftur Inga þú ert nýkjörin á þing og þú þekkir þessa stöðu líka vel að það er lítið í buddunni um mánaðamót og þú barðist svolítið

fyrir þessum málaflokki já þetta þetta er svo sannarlega mitt hjartans mál og eins og Kjartan segir þetta er þetta er kolsvartur blettur á íslensku samfélagi að í boði stjórnvalda skulum við vera með fólk sem býr

hér í tjaldi og hjólhýsum

um hávetur þetta er eiginlega sárara en tárum taki og

ef Íslendingar geta ekki útrýmt fátækt

við þá hagsæld sem við búum við í dag ef við getum ekki tekið utan um þá sem bágustu bágustu kjörin hafa þá tel ég

við skulum hlakka til morgundagsins eins og þú segir er ég nýkjörinn þingmaður það eru það eru í umboði tæpra fjórtán þúsund kjósenda sem gáfu Flokki fólksins sitt dýrmæta atvkæði og svo sannarlega ætla ég að berjast og láta röddina heyrast í þessum mikilvæga ræðustóli sem

Alþingis er en á morgun fáum við að sjá væntanlega hinn raunverulega vilja stjórnvalda til þess að veita fjármagni var að marka stóru orðin hér í kosningabaráttunni ég hlakka bara til ég hef fulla trú á því og ég vil trúa á það góða í manninum og það hafi virkilega verið að meina það sem það var að segja þegar það er að fá kjósendur til að kjósa

sig það er nú þannig þannig en nú eru að koma jól og eins og þú segir ég hef ekki verið umvafin meira af veraldlegum gæðum

kærleika ást og fjölskyldu sterkum fjölskylduböndum sem hafa haldið okkur saman þekki það að þurfa að nota Visa kortið og greiðsludreifingu eftir eftir áramót í helst sex mánuði frekar en helst allt árið þetta eru dýrustu lán sem nokkurn nokkurn

hægt að taka

þekki það að árum saman eftir að maðurinn minn handleggsbrotnaði níutíu og fjögur og var það í sex ár vegna ítrekaðra læknamistaka þá í raun er klippt

undan manni öll tilveran það hrynur allt og og fátækt er

er eitthvað sem bankar upp á algjörlega óboðin og jafn vel höfum við séð fjölskyldur í blóma lífsins ungt fólk að koma sér upp þaki yfir höfuðið þar sem annar annar einstaklingurinn fárveikist og lendir í því að missa algjörlega vegna veikinda og hvað gerist jú þetta fólk

lendir í fátæktargildrunni og þess vegna segi ég það ég segi og boða tökum saman höndum í hverjum flokki sem við stöndum og

útrýmum fátækt í eitt skipti fyrir öll Bjarni þú hefur mikið látið þig þennan málaflokk varða undanfarna áratugi og er að skrifa núna doktorsritgerð um velferð hversu mikilvægt er að þessar raddir heyrist að það heyrist í fólki sem býr við fátækt sko hér

sitthvoru megin við mig Kjartan og Inga Sæland

fólk sem gengur fram í íslensku þjóðfélagi og þegar Inga talaði daginn fyrir kosningar

að hún gekk fram í miklum persónulegum

fátækt sína steig fram og það er akkúrat það sem Kjartan gerir hann gengur fram kemur greindur sterkur maður og bara afhjúpar

þetta fólk það segir upp skömminni og það sem er að gerast í

og er svona hreyfing og við sjáum þetta í metoo byltingunni við sjáum þetta í orðræðunni sem er að gerast í

að fleira og fleira fólk er að rísa á fætur og segja heyrðu eigum við kannski að reyna að móta hérna þjóðfélag þar sem við erum ekki að skamma hvort annað erum ekki að setja hvort annað í

hvort öðru rými og virðum mannlega reisn við stöndum frammi fyrir því að fjórtán þúsund Íslendingar hafa varið dýrmætu atkvæði sínu í einn málaflokk í síðustu kosningum fjórtán þúsund Íslendingar völdu að hefja

mannsins til verks fólksins lélegur í pólitík Flokk fólksins og og hvað er fólk að segja það er bara að segja heyrðu við erum orðin södd á þessu við viljum í alvöru og það er pólitískur vilji hjá þjóðinni til þess að breyta þessu og ég trúi því ég trúi því með þér og ég trúi því með ykkur báðum að við séum komin á þann stað að kannski sé eitthvað hægt að gera annað en að viðhalda ölmusumenningu og fara inn í raunverulega það er svo margt sem þar að gera í rauninni og það sem mér finnst standa upp úr öllu sem mér finnst vera mikilvægast af öllu það er að lækka verð á

fólk sem er með lágar tekjur það hefur ekki efni á að leigja dýrar íbúðir á götunni bara eins og já það lendir bara á götunni eða inni á ættingjum eða vinum eða eitthvað eða reynir að finna sér ódýr herbergi til að búa í jafn vel fjölskyldur að búa bara inni í einhverju litlu herbergi

kompu sem hvað finnst þér Inga að þurfi að gera bara

það þarf náttúrulega bara strax að koma fæði klæði og húsnæði yfir fólkið okkar það er skylda stjórnvalda að ala önn fyrir borgurunum eftir bestu getu og við höfum sannarlega og ráð til þess akkúrat

núna og þessi

stefna og þessi þessi sem við erum að upplifa hann er náttúrulega einfaldlega langtímamál sem hefur verið í boði sitjandi borgarstjórnar er þetta þá eitthvað sem ríkið ætti að taka til sín finnst þér já sko hvorugt

ábyrgð á þeim sem búa hér í hérna stjórnvöld hér ábyrgð á því að

það hafa jú verið Kjartan Magnússon skrifaði grein

í borginni hann er búinn að vera að reyna í eitt og hálft ár að benda á möguleg úrræði til þess að að koma fólki í skjól og í húsnæði nefni þar Víðines

og nú er Dagur b Eggertsson farinn að líta í þá átt hann hefur hingað til snúið að því blinda auganu og ekki þótt það skipta eða varða neinu máli að taka utan um akkúrat þetta ég segi með góðum vilja þá eiga bæði bæði ríki og sveitarfélög að

taka saman höndum og koma þessum málum algjörlega fátækt er ekki

til í dag við erum bara farin að vekja meiri athygli á henni fátækt hefur verið til hún er bara orðið svo æpandi mikil núna hér hafa útigangsmenn frosið í hel á árum áður og dáið drottni sínum vegna þess að þeir áttu í engin hús að venda en Bjarni hvað finnst þér að við þurfum að gera sem samfélag skömminni við þurfum að stíga út úr skömminni með þetta mál og við þurfum að og í stað þess að skamma og í stað þess að veita ölmusu og niðurlægja viðtakendur

sem maður þarf fátækt er ekki bara skortur á lífsnauðsynjum

líka og ekki síður félagsleg útilokun þegar maður er barn og elst upp í félagslegri útilokun fátæktarinnar þá verður maður fyrir tjóni sem er mjög

láta börn alast upp í fátækt á íslenskum heimilum þessi fáu börn sem lifa

við það sem eru þónokkur þúsund það er alvarlegt þjóðfélagslegt ofbeldi fátækt barna er þjóðfélagslegt ofbeldi níu komma eitt prósent barna Bjarni búa hér við mismikinn skort það eru fimmtán hundruð áttatíu og sex börn í janúar í fyrra sem búa við sárafátækt og tæp sjö þúsund börn

Gylfi Ægisson kemur inn í dalinn og tilkynnir þjóðinni það að hann sé kominn á götuna eins og ég Kjartan bara örstutt áður en við ljúkum þessu hvar finnur þú gleði og von ég finn bara gleði og von í hjartanu mínu og ég veit að jólin verða æðisleg þó maður sé í þessari stöðu þá verða jólin alltaf yndisleg þau koma og þið ætlið náttúrulega að reyna að njóta þeirra bara

bjartsýni og bros það er

segjum þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós takk fyrir

á Íslandi sjálft jólabókaflóðið er skollið á það er hins vegar af sem áður var því mikill samdráttur hefur orðið í greininni á undanförnum árum bóksala hefur dregist saman um þriðjung á undanförnum áratug eða svo við ætlum að spá aðeins í

hingað til að ræða þetta mál eru komin þau Egill Örn Jóhannsson formaður íslenskra bókaútgefenda og Dögg Hjaltalín framkvæmdastjóri Sölku verið velkomin Egill þetta er þessi langvarandi krísa bóka á Íslandi en er eitthvað sem bendir til þess núna að þið náið að rétta úr kútnum fyrir þessi jól já það

þetta er búið að vera dálítið erfitt ástand í íslenskri bókaútgáfu frá hruni og eins og þú bendir réttilega á hefur samdrátturinn numið

næstum þriðjungi og og ætli mér sé ekki óhætt að segja að í sama hvaða grein það væri væri talað um neyðarástand ef slíkur samdráttur væri uppi á teningnum þú spyrð hvort ástæða sé til bjartsýni jú ég tel sannarlega ástæðu til bjartsýni jólabókaflóðið er farið af stað og mér finnst satt að segja jólabókaflóðið fara af stað með meiri krafti en oft áður þannig

göngum mjög bjartsýn til vertíðarinnar bókin er þrátt fyrir allt langvinsælasta jólagjöf landsmanna og hefur verið það í að minnsta kosti sextíu ár og krísan stafar að einhverju mati út af virðisaukaskatti sem lagður var á bækur árið tvö þúsund og fjórtán dögg er hægt að meta það nákvæmlega hvaða áhrif þessi virðisaukaskatts álagning hafði ég held við sjáum það bara eftir á

við horfum á tölurnar að hún hafi gríðarlega mikil áhrif og um leið bækur eru frekar ódýr vara og um leið og þú hækkar hana svona þá breytist

um að virðisaukaskatturinn verði afnuminn um áramótin það ekki þannig að hækkun virðisaukaskattsins ein og sér á sínum tíma úr sjö í ellefu prósent beri ábyrgð á þessu öllu saman það er að segja hvernig hvernig staðan er en það hafði sannarlega mjög slæm áhrif þegar virðisaukaskatturinn var hækkaður og við vöruðum mjög eindregið við því við erum þar af leiðandi mjög bjartsýn núna og við sjáum það í stjórnarsáttmálanum hinum að ríkisstjórnin ætlar að afnema virðisaukaskatt á bókum og fara þannig að fordæmi fjölmargra nágrannaþjóða okkar

sem meta það sem svo að bókmenning sé ein af megin stoðum menningar og afnema þannig virðisaukaskatt á bókum með öllu og og við vonum

að sjálfsögðu að þetta verði núna strax um áramótin sem þetta þetta eigi sér stað því það er nauðsynlegt að bregðast strax við

bóka ákveðinni gerð útgáfu eða hvernig hafið þið brugðist við Dögg ég hef verið í bókaútgáfu núna í tvö ár þannig ég hef kannski ekki samanburð lengra aftur í tímann en maður sér alveg að breyst svona hvaða hvaða titlar eru vinsælir og við í Sölku höfum verið svona svolítið úti í matreiðslubækur handbækur sem seljast bæði mjög vel fyrir jólin og svo ná þær líka að seljast

janúar febrúar mars og allt árið um kring og það er svo mikilvægt í þessum rekstri að geta verið með bækur sem seljast ekki bara fyrir jólin geti haft árið tiltölulega gott þannig við séum ekki bara alltaf að hugsa um hvað seljist í desember tvær vikur fyrir jól þannig það er svona svolítið sem við höfum verið menningu eins og hlaup svona fylgjendur þannig það er einhver hópur þarna úti sem við vitum að er mjög áhugasamur og þá höfum við tekið eftir því og gefum út bækur sem falla þá að áhuga þessa fólks

ekki líka að bera ykkur eftir breyttum tíma Egill hvað varðar

rafbækur hljóðbækur neysla okkar á lestri á bókum hefur breyst hún hefur breyst töluvert á undanförnum árum bæði með tilkomu rafbóka og hljóðbóka að einhverju marki ég held að þessa grein bókaútgáfuna er óendanleg bjartsýni og trú á það sem við erum að gera og við sjáum að á þessu ári koma út hátt í átta hundruð

nýjar bækur eða rúmlega tvær bækur á hverjum degi ársins þannig við höfum tröllatrú á því sem við erum að gera og auðvitað lögum við okkur að aðstæðum hverju sinni og það er dálítið hlutverk

að reyna að hafa nef fyrir því hvað almenningur vill lesa hverju sinni Dögg þú nefnir hérna vinsælar gerðir bóka og sakamálasögur eru auðvitað mjög vinsælar er hætt við því að einhver bókagrein hreinlega verði útundan eða leggist af af því hún selst ekki nei ég held það verði nú aldrei svo en að þær hafa afþreyjingargildi og

fræðslugildi standa bara alltaf fyrir sínu og það er minni samkeppni þar það er miklu meiri samkeppni í

við bókaútgefendur þurfum

að fylgja eftir breyttum tímum horfa svolítið meira á

góða skáldskap og öðru efni

að auka

og færa kannski efni

á rafrænt form á eitthvað svona og kannski fleiri veitur líka við erum svolítið svona heft enn þá ég held að eftir svona fimm ár verðum við komin í eitthvað miklu betra tæknilega og þá verður þetta ekkert mál sem ég get bara hlustað á fyrsta kaflann ýtt á takka og keypt bókina en afnám virðisaukaskattsins er enn sem komið er bara loforð á blaði og óvíst hvað verður Egill að öllu óbreyttu hvernig sérðu stöðu mála eftir ég ætla nú ekki að hugsa þá hugsun til enda að öllu óbreyttu vegna þess að við stöndum frammi fyrir mjög alvarlegum hlut núna þegar bókaútgáfan er komin á þann stað sem við fórum yfir áðan ég trúi

reyndar alveg sannfærður um að ríkisstjórnin muni standa við það sem stendur á þessu blaði og muni afnema virðisaukaskattinn af bókum strax og vonandi um áramót því

þolir ekki neina bið staðan er grafalvarleg og það verður að bregðast við er eins og dálítið á okkar gildi og tilveru þannig ég trúi ekki fyrr en í fulla hnefana að ríkisstjórnin standi ekki við það sem hún hefur lofað og boðað rétt í lokin Dögg

í ár verða þau fátækleg verður jólabókaflóðið bara spræna nei nei nei það fer vel af stað og þetta verður bara mjög fínt við í Sölku erum meira að segja búnar að opna okkar eigin bókabúð núna í desember og ætlum að vera með svona þannig við ætlum bara að sjá hverju það skilar okkur spennandi hlutir í farveginum takk kærlega fyrir þetta og við þökkum fyrir okkur í menningunni í kvöld